أفضل أن أكون عالم مشهور، فعالم فيزياء، عالم كيمياء، عالم أحياء، أي عالم من العل- من هذه العلماء، بيفيد البشرية، وبيفيد البشر، وبيفيد العالم، وأحب أن أكون أفيد العالم، <hesitation> به كل شيء.